babbitirgel gwalba nei babbitirgel don mari yi'e ko sengel felangel haa bandu babbutu gwalba mei den bandu gotel e'don handun ko caka babbu woodi mei sai fooda doo toh a foodi doowu a yoky'e babbai babbutirger gel o'n yobban babbodei gwalba mei sai yobbon mo sai babbita